കുക്കരു ഇജിന്ദ അരിതു കുക്കരു സുലപവദു അരിനു ബേഇസഓന സ്വയമ് ഛലിത ഉപകരന വഥന്ദു। അരി ബുക ലേക്കഗു തക്ക നീരുപദു ശകനു ഓദഗിസവദു। അരി സമനവദു ബേഇഉന്ദു। കുക്കര്ദ ഉലൈ സേന്സരു ബുക തപമനന് വിഅന്ത്രന വേവസ്തേ ഇപുദു। ഭേഇഉ ന പ്രക്രിയേ മുഗിന ബുക സ്വയമ് ഛലിത തപമന കദേമേ മല്പുലി ഇജന്ദ ഉന്തവലി। നേരുദു അരി അതിഅദു വിപുന ഉന്തവലി।